اول وظيفة لي هي كانت وظيفتي الحالية وهي انه انا منسق مشروعات، ساعدتني في حاجات كتيرة يعني حاجات في حياتي انه انا اقوي علاقتي بالناس انه انا اتعرف على لغاتما كنتش اعرفها انه انا اتعلم مهارات التفاوض والتواصل والفصال.